जू कम्प्यूटर प्रिंटर हूंदू। यू एक मसीन च कम्पूटर से जानकारी लींदी। वेथे कागज पर छाप दींदी च। जब हम कुछ छापडां आदेश दिंदा। यू प्रिंटर च कागज पर छुटा छुटा रंगीन डॉट या अक्षर बणौदू। जैसे की जू हमर संदेश या तस्वीर च वा कागज पर दिखैंदी।